Ho wɔ mfaso papaapa dɛ yebosua kasa ahorow. <noise> Saintsir a <noise> mereka dɛm nye <noise> dɛ ndɛ abrabɔ a yɛbɔ n' a- ayɛ nkogyankogya na akwantu. Yetutututu kwan kɔ mbea bebree ekɔ kɔyɛ edwuma. Sɛ yegyina hɔ yi yesua amanaman na kasa <noise> ahorow a beebi a ɛbɔkɔ bia wobohu wo dɛ ɛka hɔn ho. Wɔnndwen wo ho adwen bɔn, wɔwɔ - kwan a wɔfa do ehuahua wo koraa no ɔbɛma w'enyi agye. Na obuei akwan ma wo na etum nya ndwuma ɛkɔ beebi bebree kodzi wo dwuma a suro biara nnyi m'. Ha so etse <noise> kasa kor pɛ a itu kwan koraa a ɛbɛbrɛ. Sɛ ɔwɔ dɛ ɛ- ɔyɛ nhyɛ ketsee dɛ ɛkɔ a ɛno so ekɔ mpo a kaw na ɛbɔbɔ gyedɛ epɛ obi ma ɔkyerɛ wo kasaa mu kyerɛ nkorɔfo ɔkyerɛ hɔn so hɔn dze ne mu kyerɛ <noise> wo ne nyinaa yɛ edwuma ntsi kasa ahorow ne sua dze oye.